في ظهيرة أحد الأيام، بدأت لعبة طفل ما بالتحدث. كان الطفل يلعب بسيارته الصغيرة لما سمع صوتًا يقول له: "هيا، دعني أقود!" استغرب الطفل وسأل اللعبة، لكن السيارة استمرت تتكلم وتطلب منه مغامرة جديدة. قرر الطفل أن يتبعها، ليكتشف أنها كانت أكثر من مجرد لعبة، بل مخلوق سحري.